أحب أكون موسيقار مشهور، ما أحب أكون رياظي، لأن الرياظيين يتعرظون لإصابات مرة خطيرة، الموسيقى شيء ناعم وهادي، وما في مخاطر أما الرياظة فيها خطورة.